Mɛpɛ dɛ medze ogya bedzi dwuma ɔnam dɛ ɔno motum mabɔ ho ban pii a ɔnnkɛsɛe ndzɛmba ahorow kyɛn dɛ medze nsu bedzi dwuma. Ɔno so bɛma ndzɛmba a nkyɛ obotum wasɛe wɔ mber tsiabaa mu n', ebɔ ho ban a obotum wɔagye hɔn so esi hɔ.